<hesitation> Gram sazi nga hean <hesitation> ahu hoa jeng leem lofa ma ni tsoa. <hesitation> Om, hitam takan lo omua. <hesitation> Joong dazi nga joan sa gei de. <hesitation> Gei de di hi an lo ni a. <hesitation> Heng, <hesitation> an di tsan hi joo, an ma ni sa him na na di hi an lo ni a. Le, an ma ni sim sim hi <hesitation> ram bing nea. Om tsuin an lo ni vang tepo hi an a ni a. <hesitation> An sabeng ni kua po tsu puitu an du lofa nga. Hetia om tepo hi an lo ni. <hesitation> A mai ro tsu heng tepo hi ayin wakom ve tsuin tava. Jitla ni kua de hean ayin mua. <hesitation> Anua, ma nin, an dar le meisel, tsuin. Bukane, kua nun a duan dan. Mak takin di hean a lo om ta tsuin buk. <hesitation> Ane.